<hesitation> aki'o ihó nguartaté, kukayundó kii uu va ihó <hesitation> 'o yité, naninó kuin no vili xhikandó kindó ni chuté kii naxhi nadikó chí kenxhí kandaña tá dakeneñaxí, chí koá nadikó xhichí kutanxí nadikoná nakuveendó nadikon nroté na'a chede ña dukúnroté ná chede já yukú kuení kú iin nanróte vii najandó njoté vii no kuii xhií kuu nóndo, tu kaxhi anrodo yuté tuñaña dikoté nayudeen kunandó.